<hesitation> චිත්‍ර අඳින්ඩ නම් මමත් ගොඩක් චිත්‍ර අඳින්ඩ එහෙම කැමති කෙනෙක්. <hesitation> චිත්‍රයක් <hesitation> මේ හරියට හදාගන්ඩ <hesitation> දියසායම් ගත්තොත් එහෙම දියසායම් ඉස්සල්ලා අරගෙන පීරිසියක හරි <hesitation> දිය කරගන්ඩ ඉස්සල්ලා භාජනයක් තියාගන්ඩ ඕනේ. ඒ භාජනේට දිය සායම් ටිකක් දාලා <hesitation> ඊට පස්සේ වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා ඒ අපිට <hesitation> පින්සල තියනවා නේ පින්සලෙන් ඒ ටික හොඳට වතුරයි සායනුයි මිශ්‍ර කරලා <hesitation> බලන්ඩ ඕනෙ ඒ ප්‍රමාණෙ ඇතිද <hesitation> හරි ප්‍රමාණෙන් ඒක හැදිලා තියනවද කියලා. වතුර ගතිය වැඩි නම් තව දිය සායම් ටිකක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හදලා පින්සලෙන් මිශ්‍ර කරලා පින්සලෙන් අරගෙන තමා අපි <hesitation> අදාළ චිත්‍රය අඳින්නෙ. එතකොට මේ ඒ විදිහට තමා දිය සායම් වලින් චිත්‍ර අඳින්නේ.